Gne fomba anine soky na e trandraky raha hiaro tegna izy na izy zay migodogodoky mafy faragne tra- e zakany, izy anefa sy de mahavy lôtry fa revô tena akaiky amzay ny raha atahorany igny! avy koa da mitambokiny izy da avôkany iny <hesitation> iny volony maragnitra akoa fanzaitry igny iarovany gn'ainy.